Ñy lilindraza mampiavaka an'Esipaiñe: ñy fankalazà ndroze ñy tômatina, io ñy farany ñy fety malaza maré an'Esipaiñy ao, ataondrozy isantao aminy ñy vola aogositra, manakanjay ñy fanaova ndrozy ñy heriñ'andro masy, ankalazà ndrozy ñy paka, ñy fivavaha krisitianina, aminy ñy heriñ'andro manomboky aminy ñy tinaine bevata ka hatr'aminy ñy lahady mipaka, manahakan'izay ñy fanavandrozy ñy faladevalansia.